Fomba anaovana T-shirt coton. Coton raha magniry. Ka io raha magniry igny alaigny indesiny agnatina orinasa. Agny manova izy ndraiky magnano izy hanjary lamba. Izy koafa miova lamba amin'izay, atrôtro, jaifiny beka azahoagna T-shirt.